﻿Ebyokurya ebi namaririize kurya gukaba guri muceeri nebihimba kandi obu orikuba noyenda kucumba ogu omuceeri habwokuba gukaba gutasiikire, nkakwaata nahemba esigiri yange, nakwaata amaizi nagateeka mubinika nagacumba obu gakamara kushya, nakwaata nagateeka musafuriya, egi esafuriya nakwaata nagiteeka ha sigiri, nateekamu omuceeri, nakwaata nabirinda gwamara kushya, nabiihaho, nikwo nakwaata ebihimba byange, nabyo <hesitation> engeri eyi nabicumbiremu, nkakwaata esafuriya nagiteeka ha sigiri, nateekamu amagita gange ag'okusiikisa, nakwata nateekamu obutunguru, namara nayongeramu enyaanya, nikwo nateekamu ebihimba, nayongeramu na'maizi, nikwo nabireka byahya omurundi gumu